Lujua ni kuunchi ñatu ni ni ka kueka jna'anchi ko, ni ndajnu'unchi i'i maánchi, paánchi, te laa te ni ka kueka jna'anchi, <noise> lu-lujua ni ka kuunchi ñatu ni ja'anchi i'i ñayivinchi laa naá, ni ijñaña'ai te ni kuu ní.